Mëngjest jon shumë t’rëndsishme për me e dit qysh ka me t’shku dita masanena edhe ndikojn’ shumë n’shëndetin e njerit. Kshtuqe për mëngjese t’nxonuna kur nuk ki kohë, do opsione t’thjeshta për ni mëngjes ma t’shëndetshëm jon bukë me margarinë, ve e zime, ve n’sy, naj lloj tosti ose sendviqi. Domethon ushqime me proteina.